Có aing jó tzá noh yiáh taum tzaig jó noh úh aig dau láh có tzaig aing tsá kó maing, có tzaig, taum tzaig, naing tzaig, chiu tzaig, ñáh tzaig, ñiu tzaig, yiah tzaig, ña tzaig, ñiu tzaig, yáh tzaig, yáh có tzaig, yá taum tzaig la jóh fáh tzá kó maing tzaig yáh taum tzá.